नुन्ग् थग्म बुदेइ मुन्से नलको अन्लोग् खलन्गुन्। मुन्से नलको सोमोर्नो थकै प्लन्जर् गुदुन् नैओ दे एब बकिन्ग् सोद अरो बिनेगर् <hesitation> गलैनैको। भहैनु नज जुदि कोल् गोय थैउ अरो ओब्ल मुन्से नल जिबु एब छेमिचल् च्लेअनेर् बहैउ युदि। भेपुर् को जेब खमनि न्ग्यव्ल ओब्लम्बर् को लेन्घोन् ननि बत्र सन्।